Na binatang yang paleng awak luwat dengan najes tu banyak nian e tu contonye si sikok anjeng, anjeng tu gile anjeng tu ade adak men betemu anjeng gile tu kite tu haros njage- jage kitek tuh digeget nyek pacak beh jadi gile kite digeget anjeng tuh dah tu ningok luwat dengan anjeng tu ayo lio nye, ayo lio nye tu najes ayo lio anjeng tu dan jugek ye tu sek mambo anjeng kak cam dak se mamboan dengan uwang anjeng dengan binatang tidok baseng binatang tu, da tu luwat dengan anjeng tu kemek baseng anjeng tu kadang kami tu luwat dengan anjeng tu kemek baseng ye tu galak makan ayam uwang, galak makan kambeng uwang na tu lah, men ku paleng luwat dengan anjeng tu jadi men tebek kami men ade anjeng mek tuh na kite mampu beli kelu cepek mati anjeng tu da tu <noise> tikos awak luwat nian dengan tikos se suk kecik, di asrama tu le cari umak tikos di asrama tu jadi men nak ke wese tu saw- saw tu lewat tikos kadang tu numbor kaki. Te te enta toboh tu bangun jak tido kan di tumbor tikos tu na tikos tu cam keparat nian tikos tu luwat nian awak dengan tikos jijik juge ngelik tikos tu badan gemok e tu, da tu babi tu, na babi tu kami tu jarang jugek ketemu babi tapi awak jijik nian dengan babi tu apelagi dageng nyeh dageng babi tu ndak haram ji wong tu dan jugek babi tu galak e tu apetu galak nyerodok uwang die tu men wong dak di kenal e tu, jadi men kite tu men betemu babi tu jangan belahai inti nye kite tu men kite belahai digelot nye diam kite tu, tapi diam tu jangan diam nian di tumbor nye diam tu.